ספיידערס נוצן זייער שפייעכטס צו מאכן אלע מינע נעצן <hesitation> און זיי כאפן אריין קליינע אינסעיקטס וואס ס'פליען דורך און זיי עסן עס אויף אזוי האבן זיי זייער עסן דורך מאכן פון זייער שפייעכטס אזעכע נעצן.